Kaŋo miŋ be keeriŋ duniyaa kono a siiyaata le. iyoo kaŋo miŋ be keeriŋ nte si miŋ esitimee noo, a ye kaŋ keme a siiyaata wo ti le; kaŋ keme fula ooo a ye wo sii le, a se wo sii noo le nte, nte la esitimaasiyoŋo kono. Mee kaŋo miŋ be keeriŋ. A siiyaata le nŋa miŋ loŋ. Nŋa kaŋo miŋ fanaŋ loŋ a siiyaata le. Mee niŋ nko in be a bee sitee la a se taa ke kuu doo ti. Wo le ye a tinna na nŋa kaŋ jamaa loŋ. Mee kaŋo siiyaata le.